Kontontuŋo a la ñanboo buka moo, baaluo i ñanta a doomaŋ doomaŋ na le fo a buloo laa i la kayiroo kaŋ. Mee niŋ i koronta, i ñaŋ miŋ soto la i foo wo la, wo maŋ beteyaa, a kunmaayaata le. I ye a domandomaŋ fo i ye ila kayiroo soto.